Isii yéye, yéma ifé ni kééri néne, idi gwiitina dé. Isii yéye, yéma yéma ifé ni isii yéye, itiibadetu ka bhindi yi, mu ring- iringi fé isii kimmi ani dii isii tanfulu fan.